أوكي، واحد، اثنين، زيرو، أثلاثة، أربعة، سبعة، خمسة، ستة، ستةعشر، ثمانية، تسعة، إحدى عشر، عشرة، ثلاثة عشر، اثنا عشر، خمسة عشر، أربعة عشر.